Alenii anee achamee choronok chuukii chengetepii koporwoo atepto nekararani, nema nemaiporwon atepto neyaa. Koo alenii akoo yaitinye shida kotaretin, amuu komie choronok che yeitinye shida komaa matoretin koyekere kole itinye kiiy kochomin pesyonoe. ko achamee anee chorwee ningetepii ketoretiikei twaii ako agoi laak chuukii, achame ketoretiikeey tukul en poisyonik ak akot choronokchukii achame yaatinye akot paisyonikii ketaretigei. Koo ngotinye akine kepeketoretkei koo kararanii ketepchei en chamyee ak atepto nekararan ko apwatichi yoe. Ak chorwee kokeny nekararaniii koo neiyanii jehova koo ngotepi koparun atepto nepo kanisa kole oloo kararan yuu, komakararan yuu. Koo agoi otepii tukul en paisyoniikap kanisa sikoporun akot kole kararan nii komakararan nii, chamat nii en kanisa komachatnii koo choronok che kororon cheuchotok chee chamee ketepche tukul ak kokeny inet iss lakoiy kopoisyee kanisa koo kopendi sunday school ii kopendi kanisa koo so sae petusyek tukulii kotoretok jehova eng paisyonik kwok siopee tai kunotok.